بښنه غواړم، موسیقي دلته دومره لوړ غږ لري چې زه له خپل ملګري سره په آرامه خبرې نشم کولی. که امکان وي، کولی شئ موسیقي لږه راکمه کړئ؟ دا به موږ سره مرسته وکړي چې ښه وخت تیر کړو او خبرې وکړو. مننه ستاسو له پاملرنې او همکارۍ.